طبعًا أكيد في فرج بين الثقة والإيمان، يعني مثلًا الثقة هي إعتقادك في قدرة شخص أو شي على تحقيق شي معين، والإيمان هو إعتقادك بشيء بدون برهان مادي زي الإيمان بالله أو بالآخرة، بإختصار الثقة مبنية على تجارب سابقة أو معلومات بينما الإيمان مبني على معتقدات عميقة.